<noise> náá tsí xu̱kú tsí <noise> iwa̱á ju̱ma̱a̱, <noise> tsí i̱wa̱á ju̱ma̱a̱. Xó <hesitation> xtuájen tsúꞌkhue̱n náá rí naꞌne tsi xtuájen ja rá, ninújngoo ju̱ma̱a̱, ánté rí ma̱khuáa, naxnúu̱ xngaa ginii, ginii ixnúu̱ xngaa, wámba̱ rúꞌkhue̱n, na̱gi̱ꞌi̱i̱ janíí, jngó xu̱wán ído̱ rí <hesitation> na̱ka̱ xu̱wán ra̱, tsí ñajuun tsi naxka rá, júwa̱ꞌ xu̱wán tsí phú májíin phú máján nuxka, nuxkee̱ máꞌ rí naꞌne rí naꞌne gon ikhaa, <hesitation> rí nijraꞌáan ju̱ma̱a̱ xu̱kú tsí xtuájen rá, pero nakhuwáa máꞌ tsiakhe̱ eꞌne xu̱wán, nakhuáa máꞌ tsiakhe̱ ene̱ xu̱wán nánguá, rúꞌkhue̱n phú i̱ki̱xii̱ asndo maña̱ꞌ iduu̱. i̱mba̱ júꞌ tsí phú ju̱ma̱a̱ xó a̱ña̱ꞌ, <hesitation> tsí ki̱xi̱i̱, tsíke̱e̱ ná rí mbayíí rí na̱ki̱xi̱i̱, mbóó i̱ka̱tíga̱a̱ asndo ñúꞌún asndo akho̱, akho̱ rí wáa mba̱ꞌ ikhaa rí na̱ki̱xi̱i̱. Na̱ki̱xi̱i̱ na̱ki̱dáa̱ asndo ridáá ñúꞌún, ikhaa tsí a̱ña̱ꞌ ja na̱ke̱e̱ inuu tsída̱ꞌ na̱ki̱xii̱ o naxpatuaꞌán mine̱e̱ awúun iya mbo̱ꞌ. A̱ꞌkhue̱n na̱graꞌaa xu̱u̱ꞌ xu̱wán. Nánguá iꞌyoo̱ ná kua̱ꞌa̱a̱n xu̱kú nánguá iꞌyoo̱, awúun iya kua̱ꞌa̱a̱n wíí kua̱ꞌa̱a̱n, i̱ndo̱ó idxu̱u̱ waꞌíi, chájuíin idxu̱u̱ bríya̱ꞌ, awúun iya kua̱ꞌa̱a̱n, buína̱ ngo̱ꞌo̱o̱ ju̱ma̱a̱ xu̱kú tsúꞌkhue̱n, tsí a̱ña̱ꞌ a̱ꞌkhue̱n. Iꞌwíin xu̱kú tsi xó <noise> tsúyáa rá, tikhu máwáa ja, tsí tsuyáa a̱ꞌkhue̱n. Pero tsí a̱ña̱ꞌ a̱ꞌkhue̱n tsí phú ju̱ma̱a̱ wáa.